الصوت عالي اللي هو بتاع الكلاب، ولا كان صغار يزعجني- يزعجني واجد، حتى الصوت العالي لعقارب الساعة، وقت هدوء -هدوء تام يجلج منحبش نسمع الأصوات صعبة علي وقت النوم، أو أي صوت حواليا سواء صوت تنقط المية ولا شي.